आज मोके कुछ बोले के मन नही है। एकर बर में चुप हो। ऐसा नही है, मोर मन करेल तो में बोलथो। नही लगेल तो में नही बोलथो। आज मोके थोड़ा भूख भी लागत है एकर बर में चुप हो। लेकिन तुमन के संघे मोके इतना मज़ा आता हवे। की मोके कुछ बोले के जरूरत ही नही है।